Ny fomba fiasan'ny famonoana afo dia ahitana maro isan-karazany: izy io dia mipetraka ao anaty tavoahangy menamena ary mihantona any amin'ny trano isan-karazany, ary kosa raha vao misy ny loza ohatra hoe misy afo ho vonoina dia potserina ilay bokotra fandefasana azy de mamoaka rano fotsifotsy izy.